Doqori ma lavoka nango dame nan gia sal ango ele noga. Da qalongo mone bap da ngua man sare savavat da qalengo. Meda, deri nam ama lavo, meda uri bung bung. Da qalut nokop, Meda urima latirong nokop, mada anga roqori. Ma rabuqa wam a liqi ara rem. Kokop meda uri, uri masana nama karirong ama gilirong nokop. Meda utilak sirong. Meda ma ganen ba gi qurim dap ngia tilak toqori nokop. Memar iva ma valavel ange dap ngia tilak. Ma qokoka nango donop meda qalengo roqori nokop. Meda ngua tilak, Memar iva ma ganen ba gi qurim dap ngia tilak toqori nokop, Koir ngia tram na goni Ma lavoka mnang nge dap ngia tilak toqori nakop. Soqop nge roqori memaari bap vas dare nokop galam nge ma lavo. Toqori ma lavoka nango dinokop kalengo, meda, meda vas tare nokop galam ngo. Da meda utilak. ma lavo irong dinop kalut. da qalut toqori meda utilak nakap. Utilak nakop. Nenar iva qoir anga bul mani nge. Nap kalenge roqori ma valavel ange. Ngi tilak savala vel. Memar iva ngia tet rimono nokop ba ngit nak, ngia tas pari pari vat nokop. Ma qalangang da ngia tas irong navarivat nakap ban nokop kalenge. Ganen bagi qurim nakop memar iva ngit nak. Ba ngia nak ki. Ngut nak da memar iva ngua nak ki bama ganan ba gu qurim nakop. Nokop memar i ama valavei ango nokop ngua tilak ki. Ba ba roqote ma morka nango. Sarote ama morka nango, Ma lavoka nango roqori. MA lavika nango dap ngua tilak. Meda ma gahen ba gu quirim As qoir ngua traim, nak aingo dama lavoka nango di qoir ngua tram i rorko nokop. Meda ngua tugusnang. Meda mudu aingo da roqori ma lavoka nango. Dama lavoka nango danop. Kaleng nokop. Mamar iva nguat tas navarivat. Ma ganen ba gu qurim. me nan gi tor ngo medo qi lel sama ganen navat ququrim nokop. Ma qokoka nango as Ma qut ta ngua rakt. Mudu ama qokoka nange das mamar i ngia tilak nokop. Koir anga marnga nga mandram nokop. Nokop imono nokop ma ilak it nange. Mamari ritnas tam bara ngo. Tik nas tam bara ngo nokop. Mamar iva ra dit tamer mange nakop. Meda sama ruqi ma ngaram ba bama bangagi. Ngu manatam, si duququ roqori ngu rugum si ngada roquri nokop meda. Nokop, meda yanga nokop. Meda memar iva nap pa ngang doqori dama qaksidan bama bet. Qari ngi sodon ba gia bet, ngi sodon baranas inak ngia rukt, ngia rukt paranas mudu rori meda ma lavo nokop. ma lavo nut. Ma lavoka nange dinop memar i ngi manatam dori nap pangpang dinak memar iva koir ngia tram ingia mukt paranas. Memar i napangang, ngi ruqum dinokop ngik nak toqori ma lavoka nange nakop. Vat duququs nange dopsi ama ngaram ba nokop kianga ma nguidamga yi vat inqup nokop. Sapsop mavangam gi vat luqup. Siva basi ama bangagi dosi roqori nokop. Da qalenge nop ngada qalengo roqori ba boda memar i me nan meda yatet toqorko da meda nguk nak nasar aqi roqori. Mudu roqori ma lavo nut. Dama lavoka nango da qoir ngua tram sa veram. Qopkias mudu roqori meda ma qolola nango. Meda nguan nagot kiare ma lava da ngua tram meda roqori kop mono nokop ngia nari nokop pa ngias agini dinakop ngila agini vat ki vama ivatki dinakop ngi ral ini ba ngiat tas ini. Nakop ama rangas pa ngia vas togori. Doqori da meda malavo nokop. Ngiat tram nama lavo nokop. Nokop ma ilaq it nokop. Ma ngaram mavangam. Ba baldap pat ngia vaski navar ango roqori. Memar iva aldap pa ngia vaski navar ama lavo roqori. Basa qure rotei va qara kal kua rovek ama lavo buri nung doqori nokop. Kianga nokop. Koir anga lat nokop Qalut mavangam. Da qale, rituqun i medasa ma lavo nut danokop ma maram Medar yanga roqori meda qoin ngia taram nokop. Ngi wok memar unak ngi wok torko nokop meda memar iva me ramar di sapsap sanga ma ramar. Nokop ma ngaram nokop toqori nama ngaram. Ba basa meda sa yara namak toqori sa meda ngua tet toqori. Sop kari va vasda ma lavo galam ngo vavat toqori da me dava soviak ama rabuqa uvas. Da meda sava ma rabuka uvas da meda qale, medo yarong ama mar irong ma qoktam nirong nokop. Qarong ama qoktam nirong ma ngang mar irong, meda qari meda utet sirong gi vama rabu. Meda ma milatika roqori di meda retret ma qa yi vama rabuqi bop ma mungam. Dinokop met som mavanggam gi bop karkap ama srakt marap iratas na mar ap. A dasa yap toqori da meda qale. Kop memar ingiala om meda vuri enas taman kiap ama ap toqori. Da uri tet sama ngang mar irong.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 Nak meda memar iva ngut neng da meda ratu vat gua rang mak tote i meda ngu neng doqori as. Bap ba meda saranamak meda ma lavo nut dori bap ba sanamak sameda ma morka nango roqori di memar i sa sogop ngo ngaut ton mat. Bap da meda roqori nokop meda ngua ton mat soqop ngo banak memar iva nguat tas sanas as koir as. Dungu sumat toqori as koir ngua tram iva nguk san. Da qoir as. Qalut nokop ma lavo nut nokop. Lavo ara mandram das koir ama mata ara mandram das koir. Nop meda qali ut meda ngua ran gu gua rorek duri tal ut ponok kana dut tilak nokop, media yanga nokop. Kalut ma vang am. ut ponok kana, ut lilak sanga ror ko. Vuri tilak mavangamnani isam. Meda roqori ama lavo nut. Meda ma lavoka nango roqori du meda nguk nak pat e, mem meda va qa wok nu gu ponok ini. Dama abeqini meda samani ama arot nani ama dulirong. Savara ma isam irong nokop. Sa meda ma lavo rogori. Meda ga wok nini qalani nakop ma gilini nokop mada ngi bung bung sini. Ba ba meda qari ba sanamak sama. Morka nango sa me da ma lavo nut toqori da qoir memar ingi na wok nanga lat. Kaleng nokop soqop ama ngaram, ngaram, ngaram, ma nguidamga ba ba bangagi. Si ngu man atam si duququ vat duququs dosi roqori. Siak e qunung ga ron sama ngui dam ga nokop. Ma nuqi, ma luqi ma vangam nokop dak e qunung aron. Si duququ ma ilak qit nakop. Ma liak qit mavangam ba basa meda sanamak dama mota nut dut tram saveram sa nokop. sa ngia taram sa. Mamar i soqop nge samat lekti inak nokop soqop nge ngia tilak. Kaleng roqori nokop. Meda qoir anga bul ba basa meda sanamak dasa meda, meda a ma bul ngia tram isama morka nange. Sa. Dama morka nange roqori sa nokop. Meda ma morka nange sop dama lavo nokop. Meda rhoqori nokop. Meda qalenge. bap basa meda saranamak dasa nagot ama morta meda ratet ngua. Sap ma risu bop ma lavo da meda ngua rekta meda vut tet sap ma risu sa. Da nguk nak. Mamar iva ngik nak pat gi nan, mamr iva ngia tet sap ma risu rote ngia naqot kiare gia rovek. Disi mamar iva ngia net sap ma risu noko meda qarkanga Nokop pa rote va nasat gia rovek ma iavo diva ma risu nakop. Mono sap ma risu dias koir memar aspama su nokop meda yanga roqori nokop. Dama lavo nop meda lavatam sap ma risu. Da qalut pama risu roqori nokop memar iama niqi ma niqi dopkias koir ama yanga roqori va riksam as meda ma riksam baranas nokop. Dama ruqi mat nge as ama ganen ba gi qurim ma ros mat nge. Yaretamar vat gi qurim bap basa meda sanamak disa meda ngia tram sa meda ma morka nange sa. Sa ngia tram sa ngi wok tote ba rote ba ba meda roqori nokop. Mudu ama lavoka nango da me nan gia sal ango et e romone ete noga. Ba qaliut et e noga ba rote dasa ngi la rote dama morka morka nango. Morka nango sa roqote. Ma mota nut sa rote, mudu roqori meda ma lavo nut da qale nokop ngada yanga meda uri wok nura nga, meda uri tal ta mevangam. Ma abem meda rat tas namar ap meda urhi wok nur anga, ura ngang mar irong, meda utilak sirong gi vama qopkop. Ngia naqot kari vama ramar meda qale, meda va sasi sava ma gop kop toqori. Meda mam ma qopkop parange roqori da qari ngi ngaram. Dame ramar da meda va qale meda ma nange da qale sama ngaram da qale. Mudu ama lavoka nango da ngua san sama lavoka nango, ngua san savar anas. Rit mot mnango imenavama rabuqa uvas toqori ingua san savar anas. Sama lavo ini nango as. Meda da ngua tugusnang meda mudu roqori meda ma lavoka nango, da me mem nan meda andret naman nango savar alat Qalengo meda soqop ngo nguna me yey. Meda qalengo. Meda si da nguaras gal e mem nan si da nguaras gal e yeye nokop. Diva nguk nak iva nguaras kosi vat duququs togori ngu ruqum as meda qalengo dalang sa meda va bap ba qanap na man ango das koir as ama qokoqini. Nguat tram saveram dogori sa. Ba run-gri me mem gana me nan adet savar alat. Ba qalut dama ba ba medama morka nange rogori sa nge da ngia naqot ama lavo rik san da meda nging, ngia muk, meda si gi quveng mat ki. Ngiat naqor ama lavo, memar iva ngila ma lavoka sa gini dap koir gia nga goni roqori, diva ngik nak parakga sini qopki meda va nani ange na goni roqori. Toqor meda gini ama, dama qokoqini bop mada ma bol buri pilai nokop. Meda ma yanga ma bungbung da qale nge nokop ngina ma lavo. Sa qure ba nga bar ana, urar bar ana ngu na gorovek ama lavo da qale sa yi da qale medama ngaram. Ngianaqot kari meda ma lavo nut ba qalut parana meda qari ama lavo ma ngaram meda va qale. Mari aldap mat pas navar ut ba ba memar iva ma nigi ba ba bangagi. sa meda bap basama morta nut da me dasi ngia tas iama morka nange sa. Basa rote disa ma morta nut. Sa ngia taram sa veram sa rote i dan. Morka nange dasa rote i meda va ngi sa meda rote ma morka nange, Ngiate nagot mes lama morka nange disa meda. Memar iva ngi wok mavangam isa ngia tualat mavangam doqori kosa rotei i ak nange sama morka nange da meda mudu. Ngia naqor ama lavo da memar iva ngia tugalam bar sa rotei ama morka nange. Sokt di mud dinop nge roqori ba gan nan ba gi qurim, ma ros pat ngia vas. Sa rotei ama morka nange dasa ngi la sa memar ingi wok sanas, ngia tram sa, Ngia tram isa ma morka nange dasa ngi basa ngi wok ton-gri ama morka nange qokisa ma man dram ga nange roqori Ba basa meda sop nge ngia tas mat gia rubam mara qalenge meda soqop nge ngia ras mat gia rubam. Dap mamar iva ngit neng da ngia tet torko memar iva ngit neng da ngia tet torko memar iva sogop ngo ura ngit neng as. Da napangang da memar iva rital nge memar iva ngit nak iva rital nge meda va savat kos toqori napangang. Memar iva rital nge namak mara ma rot na memar va ngia ret torko. Ngia ret pavit savavat va qalenge vavone